<noise> de ndadi mai kair hompa nawa ka nuntu poda sa ngahama dabae lu'u deni nuntusa tampu'u kai aim sidi nggahi mu ngaha ja oha mina ra wa'a ama ra ma la marlao do'a kas ngadin de lanju li kai upa ngaha kalo laos subu lao welim ari toto'i lao subun nggori sa <hesitation> nggori sambea subu dou ka ra weli ja upa ngaha kalo lao kacipo pana ka de ede de nggahi mu maa mina ncau nuntu sani nah nggori ede nggahi mu rakam aim rai <hesitation> de watip aim rai ni ja sambila sapulu de nggahi mu <hesitation> ncango ra ka caru jamu sa'e dohonena uta uta laja ka mai landa cu'u mene ka de uta laja de nuntu sa mina ncau re ncango ncau ni de tampu'u akan subu tambu'u oha mina sampe uta laja de ma mina ncau de bunek da mai kai supu hompa de de ma made hompa romo ku ngaha sam mina ncau ede ni de watipa nggori sampe ja sambila sapulu de lanju li ngaha sarai pede de alu mu dou ngali se re <hesitation> wati wara ma wa'u kabua caru ngaha sih ma modap sih di ne'e na raka aima rai nggahi mu de wara ja janga ra welima ari toto'i aim subu kande ni depa ncango wali janga deni Ncango de ncango terusa wati aram kalai hasin ncango ncau tiara lowi sa de bunek damai kai supu hopa de ncango ncango ncango terusa rakam aim ngadi nggahim lanju li kai tamba li kaim obu rongkom ta dura dua ponte sanai dem made hompa ni ain nuntu lip kahawa neni kahawa pa'i ra ncango li ka de de wati loana <hesitation> lao rero darim ncango ni <hesitation> de ma made de de nggahim tutua watisa ma ngahama ncango anaee ma made ngaham ncango made tahopa sama made lo mina deni nuntu sa de ma palinga mai kai supu hompa de nuntu sa rongko pani alum dou mbojo ese de watisa rongko na wati macon si ruana <hesitation> bune sa laina maco <hesitation> kuul bune dou jawa maco dana ku dou mbojo ese de alu watisa rongko kapa'i ade nggahi mu wati ngawan lelos danar maco ka edana rawi rau de tingawan lelo ni aluma ka tolo ka maina watisa rongko mu wati ngawa ma bune sih nggahi de watisa rongko ti ngawan mengalir si oi oi ra owa ro kai dana reni rawi rau de alumu Rongko romo ke mema romo na sakinga carung ka de ma made ountuki poda caru ka nggahi mu sampe dular mbali mu ni wau ede mai supu hompa ni lao sabua wali de supu hompa ke london aka doum tua dohon re nuntu sa tamba walim dabaem toto'i li ake nggahi mo de ese rasa de nggahi mo iraee bune nggahi de wati loa ra wati loa wea nggahimu kalosa dei asa sih nuntusa dabae na pala mloa kabune pala wi'iro na taho nana'e pede tuan pede na maipa <hesitation> ta caru lao nggongga mena sigi de sukura nggongga unga to'i de baalum pangaru ku angi ka de ra iu kaim mori ese rasa de alum watira rongko ku ntoin unga totoi rau de nggahi lenga dohok ka ngomi ke ma banci tisa rongko dem ka bune dari pada ou kaim dou banci taho pa rongko ni de taho japo sia supu hompa ede dari poda sia kampaham lenga doho supu hompa auk kampaham lenga doho nggahim banci raun deni pahupara <hesitation> efe na rongko ede ni alum watisa rongko mu banci lakoee ngahin ka De aum da <hesitation> ngomi ti disam di doum tua edeku nggahi kai ndadi mai kai <hesitation> rongkom toto'i ese deni au di dahum di ama mu edek nggahi lenga dohon ka sedangkan ndain de nggahi mu na oi lokin waure na mader dula iusa ma ama ra wou rongko ka de sabua wali ngahimu wou rongko de nuntusa aman de nggahim kanta kai ku rongko ana ka ndainde nggahim tolu ponte upa ponte ku sanai de bune ku da rongko kain ana dohon re lao tei ru nggahi mu aipu losa waun dei loki inan nggahimu <hesitation> eda lo <hesitation> unga ba kasi pahuparo pahupar nggahi nggori ba sawatipu ba anan de nggahimu rongko wau si ompon caru eli ba kasa saramba losan ka pahupara efe na rongko reni nuntu sa de selaina rongko ede re wara wali ku nuntusani mai kai supua supu hompa ka mai supu hompa ke ndadi nono ra au doho nga karawi ao tolo kasi de ra iu kaim mbo ra eda romo isi mada ku ra es trajo lao susu akek si mai kai supu hompa romo kai ma tutua ka alum nggahim tutua bune nggahi sebe rauk ese ka watisa nono es trajo lao susu wati ngawan lelo dana de anaee edek nggahi na de maloak kabune dari pada da peta bawa taho jap kau nono ka ru'u ni De wati sa alumu ngga nggahi lalo ku watisa wara es trajo de nggahi mu tingawan lelo dana re <hesitation> selain ede wara walik sabua nadi mai kai ma supu hompa deni eda rahir ama ma rewo rwo lo siwe makalai edek mai supur hompa <hesitation> ma sisiwe man waura ntau weira rahi ra ama kani pala ainar ceritas ede wiwi'i ra doumar iu na tiloa di kalosas ede ya rahasia umu ra kalo ede de de terlepas dari ede doho de <hesitation> kebiasaan nuntu sani ra ngina ra ra ndawi ro ra au ncau kombi ra ndawi dou keni ainara tio kapodas nuntus ede doho re tahpar tio ra kabuh dou ngali wati tio wau sih ndadi ngahar nonon ese re nuntusa sura loa kain mbocu lokona nggori kai mango wo'o na rongga kai bawa na'e co'i bawa de nuntus supu hompa supu ole loko rau ka na tahopa ndain nuntusa na'es co'i bawa mboto raka na edep waura lo'i daris sgala lo'i de na'e co'i bawap si